Ampoule agnaty tragnoneh ao telo, <hesitation> yeh telo avy ake izy atô amin'le ampoule led igny de tsy matetiky manolo fô mbô elaela vô manolo, fô izy ka le ampoule cent watt, soixante-quinze watt regny matetiky isa-kerinandro mila soloana fô mey.